أول ذكرى ليا منسهاش في مرحلة الطفولة لما كت أروح أنا وأختي الحضانة وكان جدي أو أبويا يودينا اللي قاعد فيهم يعني، لو جدي مش قاعد كان أبويا هو اللي يودينا بالعجلة وكان يشترلينا الزبادي كنا نقسم الغطا بتاع الزبادي عشان معناش معالق وناكل بيها، ونقعد ناكلها تحت شجرة النبق.